﻿Mbaetiko ikavi <hesitation> ñanekirei opaetei mbae <hesitation> ñañonokavi opaeteva necesidad, jare jokope jokope ipuere amope yajavi <hesitation> mbaetita <hesitation> yaupiti, jokua yande ñanekirei yayapova, jaema ikaviko, añete oime yave jeta, erei mbovi, mbovi yaipi, jare jukurai yande yaupiti vaera jare ñame vaera yerovia, porquew jerayave, ngarai yande puere jare jukurai opatavi <hesitation> ya